Nú artesanía k'a rí 'ä̀t'k'ojme ngéjo 'ó téxi este... ñéjo ndáxi yó, nú ndáxi yó este... ngéjo xîdyo ndë́ch'i k'a rá ñânxaji dyá ró b'ë́ch'i, dyá ró ñé'm'eji desde k'o yá ró ngájtik'a 'ó tela para mbě'eji, kâsp'aji k'o yó jyó ndä̂jnä o ngé pjâdül o ngé'e ó pjántëje, ñéje k'a rá 'újmi k'a 'ó'o ch'ǚntjü y ñéjo 'o, 'o mûndras'i k'o juêch'i k'a ná mbóji, nú k'û'pó'oji k'a o mismo k'o yá, dyä̀jachi rá 'ä̀t'ä yó jêst'e póji à Xônxua o ngé móri ngéko pó'o ná pǔnk'ü ndíxu k'ójp'a pa póji nú dyéje ná kjá'a cargo pero mí jíngua ñâxtjo kja o k'o yó, k'o ya pë̀jch'i yó 'ä̀t'ä cúpagoji k'a ó ch'ǚnt'ü k'a... yó xîsiji k'a méxa mí jíngua dyá ngéjyo ó b'íjtu k'o mí xîsi k'o ya gí, k'o ya ndéjch'i yá mbédyo yó mândrasi k'o xîsi nkó ná tánójo pero núdyà yá pójtü dyaj k'ândá ndá cupáji

Ts'ak'á má rá... ts'ak'á má rá jîxgo rá... rá jókò rá jích'i rá ndä̀b'ä ímb'íjtu k'a rí të̌nk'o ó drá... ó rá jích'i jânger gá dyód'ü ngégá ndzhôt'ü, rá 'ë́dyi jângots'í, jângots'í 'ë́dyi k'a rá... rá ö̀jk'ü í pjéko jñô'o nú b'íjtu ñe nú xîk'a, ñé nú mândé gá ndä́b'ü ngék'o rá xôrü rá ndé ná jó'o. Ts'ák'á mé rá jích'i rá ñânxa yó ndë́ch'i rá jích'i jânger gá kájk'u ndéxi jângerga jyä̀t'ä, dyá ró jñoj, dyá ró ñânxa, ngéko rá xôrü rá ñânxa rá jích'i ngérgá mbé'ch'e jângerga ndǚnü ñé má rá ñê'me, rá ñê'ch'e manera xôrü rá jích'i ná jó'o má jídyo rá mā́jmā que ngéts'k'o rá jích'i, rí jích'i ná jó'o ñé' má ñârí rá xôrü pero má né'era xôrü yó ndá yá má ndéra xôrü gá má méxe ngéko jé rí jích'k'eji k'óyò të́'ë má jé'e k'o mí jânda rá texi jí k'a yó páraji, rí jích'i jondéxe ímbǘb'ü ngéjo rá xôrü yó të́'ë pero má ya rí má'a dyá méjme rá xôrüji ná pǔnk'ü

Má mù'u yó tǐ'i ní níts'imi à jñíñi à San Mateo, má nú mbójkjijmi ñé'e o b'éñeji tòpjü este, k'o k'a rá ná nguârü a ñú'u nú Bṓndo k'o ñá ñô'o xóñi jùm'ü, b'ǘnk'o ngéja k'o b'ǚb'ü à Canadá ó ngéja à Europa k'o péjñe 'o, 'o mério para que ró ndǒji 'o, 'o material k'a rá dyä̀tji nú níts'imi, ñe yó të́'ë k'o mí k'ar mí jingúa à jñíñi ndégo póxtjü gó dyä̀t'äji. I yá měxe nú níts'imi k'a jä̀rä yá b'íjmi, k'o yó të́'ë k'o mí k'â'a ró mó'o dyä̀tji nú nítsjimi núk'o yá ndū̌'ū ndéxe k'o dyájk'a b'ǘnk'o, yá tjë̌ze núk'o kjâ'a í kjâ'a e núk'o yá mí jä̀rä ó nú níts'imi má nú të́'ë yó të́'ë k'o kjârdya, pero póxtüji ná pǔnk'ü të́'ë k'o dyá mí m'éndzǔm'u à jñiñi

Nú... nú añimale k'a rí né'egö gá convertigö ngéj nú pjántëjë porque nú k'a sôra mâ'a ná jë́'ë rá... rájküjmi vivo pajókò né'e rá mbö̀tü rá mbüj ná pǔnk'ü ná xë́dyi para que rá tíji dyá sä̌räji, mí ná... mí ná jó'o gá pjántëjë porque mí zô'ná ná pǔnk'ü jângorgá salvagö nú m'ǜb'ü k'a dyá gó mbö̀tüji. M'â rí sô'o rá pé'zhi yó pjántëjë ngé gá juármagö 'ókü

Nuts'k'ó yá píts'iji ná... ná vez kjâ'a ró yá gú ná ndójo í go mbédye ná t'ákíjmi k'a mí... mí né'e ró d'ásü ndáreje k'a ná nguárü ró kjögü i ró yóxkü ních'k'o ró dyògü ná ndójo í gú mbédye gú p'úmü k'a nú ndójo ná pǔnk'ü ts'ik'e gú ñéjme í gú mbédye ná kíjmi k'a gó píts'i ní k'u pízhi mǘ'ü k'o ná pǔnk'ü

Nú ndàñiji para zä̌'tji à jñini mí jíngua dyá mbí ó ó hùmü dyà gí... dyà m'a jâgü 'ín gú ngrójo k'o mí järä. M'a dyà rá só'rá kjǘtjü nú flecha hasta ná ngá ndóroté'e rá m'a ngü̂s'i yó ndójo m'a dyà gí mbédye nú xë́ch'i ó m'a juā̌jma ná zàk'a yó 'ùnü, dyàjkja k'o nú ndáñiji para zä̌tji à jñíni jângo né'e rá zä̀t'ätje dyàmbi hùmü, dyàmbi b'ǚb'ü jângo ngá kjádya

Má kja mí ts'íjke gó... gú xîts'iji que gó juêndzhikiji ch'êb'i k'edyé kji consejo k'u xíts'i kí mâ' ró que rá kja ná jó'o rá... rá zéngua yó të́'ë ya rá mójkü íntë́'ë, ngéko rá... 'ùngéko dyá rá 'ùngü yó të'ë dyá rá tjǚrmü yá rá ngú juêndzhiji rí porque má sí gá mbéjkue nú të́'ë ts'a´ka má mângejmi tío o ngéjmi tá'a k'a nguêndzhikiji yá rá tjǚntjü porque má ji rá m'áse rá mbéjkueji y rá... rá zánguaji rá juêndzhikiji gó gá jângerga jmī́mi nger gá kjâ'a que yá rá k'a sôrí xûmü. Mí ba xû, mí ba xíts'iji que ró kja ná jó'o ngéko ró só'o jókò ró juêndzhi má jí yó má dyá rá kja ná jó'o pjéko rá yéje yó juêndzhk'o yá jyó të́'ë ngéts'k'ó yá rí kjâ'a ná jó'o pero má rí kâ ná jó'o sô'tjo rá juêndzhi yo të́'ë porque nuts'k'ó dyá rí sô'te

Nú bá áñima pjü̂spjótji ó ndë́ch'ü 'òngéjo ndzhǘnü gú m'a pòtji kúch'i para dyä̀'täji jñôna rá mbǘs'i k'a nú... k'a nú ofrenda jângo k'o sí ró jä̀t'ä tjö́mëchi para sí nú... nú áñima dyà gú sö̌jü para sí tjö́mëchi para sí yó 'ó, nrá sí ndéxe 'ó 'újni porque té'b'eji rá sö̌jü nú áñimaji ngéko porti ó ndë́ch'ü porque dyé jundzhǘnü ngéko rá ndóraji para jyë̀s'i rá 'ä̀dyätji jñôna m'a dyá ró mbǘs'i e... rá sí nú áñima né'e

M'a dyá gó sǚrü nú pá'a k'a rá jích'i nú ts'íti nú ts'ímbáne sîño j'és'e jômbüji 'ó pádrino k'a rá jích'i 'ä̀tp'äji míxa jômbüji b'ízhi kja rá... rá má nê'meji y 'ä̀tp'äji jñôna ndé gá kját'k'u a veces p'ö̀tji gó mbé'ch'i 'é gó ngéjko... o ngéjko mbôñi kjo dyä̀tjä mole dya ró mbǘryo mbéño yó m'ênch'i ó ngéjyo pádrino k'a ngúnti té'e í sîñi b'ízhi mbôra né'e. Jé gá kjâjí jo'o m'a dyá gó zǘngá rá nú pá' nú ts'íti é siño j'ése k'a rá jích'i yó b'íjtu kja 'í rá dyò'o, dyà ró jích'i, dyà ró entrégaji nújná nú mbênch'i

Yó xútǐ'i à jñíñi, eh... jíchi rá kǚjnü, jíchi rá ñé ñòñi para que yá rá ndô yó... ñíxti ja kjǚjnü rá jñút'i xë́dyi, ndé jíchi rá juë̌zhi o k'e rá... rá ndùjmüxi yó rá yéjme, rá mběb'e ngék'o jíchi yo xútǐ'i à jñíñi, b'àdya rá 'éñeji ná... ná púnk'ü porque má yá rá t'ë́ji yá rí pèxtjoji rá yä̀t'ä yá póngéko rá s'ó'o ra ch'úntüji. Ngék'o xíchiji yó xútǐ'i k'a... à jñíñi ñéjo má dyá nú pjà'a à b'ö́ndaji jíchiji k'e, núk'o né'e rá juë̌zhi pòs'i rá yä̀t'äji nú màji yó dyáka néji rá yä̀t'ä

Yó bíjtu nú ndíxu kójò jë́ji à jñíni e... k'a p'êch'i rá ndä̀b'ä ts'ajé nú kajyo pa xípji rá pa mândo rá gó të́jpe k'a jë́xi 'ó... tê'e rá dyèmbi yó nú xútǐ'i ñé nú tǐjmi ñéj nú dyéjpájna ñéje k'a nú... k'a nú xä̀tä gá mbǘ'bü já ngá rá jângorzü k'a ná ndá dyàrró ndzhód'ü yó bíjtu rá ndǘb'ü rá ngásp'a jò'o xîk'a ngé k'o rá sö̌'ö, jé'e ngá kja nú gá pájna í k'a nú kjèzhe nú k'a este... xîji kóspjeji ó... a veces ngéjo ó... ó lá k'u kö̌spjüji m'a jyá ngéjo tableada k'a rá 'ó tándüb'ü yó planchago para ngé'me ná só'o. Nújka dyá gó kö̌spjiji gá kja nâxto nú cinta k'a 'ä̀t'päji para sô'o rá jyä̀t'ä í nú delantal nú k'a este xí nú kö̌spjiji nájnu cinta k'o rá jyǚntü xûtü, núka kö̌spjiji 'ó xîka k'a nú jmī́'ī dyá ró ndë̀jpjeji yó ts'íngu xa k'a ndébi xîka, ngéko rá sô'ña jñǜn'ü mério, jé gá dyä̀t'äji k'o nú bíjtu à jñíni í k'a nú kjôs'e yó k'a rá juěchiji k'a dyá ró chǜnt'üjigö mánta k'a rá jyéji. Jé ga dyènteji k'o yó bíjtu à jñini

Yó ch'ǚntüji rá... móji kja míxa ndéxe yó të́'ë k'o ndé rá m'á'a eh... rá nguâri 'á ró ndzhǚgüji tägäji pjàdül tanto nú... nú ndíxu ñé'e nú b'ë̌zo néjñu nú mádrina ñéjo padrino mbôra chi'tpjàdüji 'ó tä̂'ä rá móji k'a nú ngùm'ü no hûmü padrino ngóra síji të́jm'e ñé' tjṓmëch'i, eh... ndése k'o dyárró móji kja nú ngùm'u nú novia rá m'a jë̌ch'eji... m'a gí dyá rá jë̌ch'eji y ñú'u nú bíjtu nú novio, rá 'ùjni ndáxi yó néjo màjpje nú k'o ngéjnú má m'á'a nú novia k'a nú ngò, ñéjyo tía nú m'âs'í nú zü̂ngü ndé'e rá 'ùnü m'àjpje k'a nú zü̂ngü 'òngéjo m'ândrasi, ndése k'o dyá rú móji k'a nú 'ùnu nú... nú dyó'o rá m'á'a, rá m'ajñónaji, ñī̂'ī ngó jmúk'u póji ìndèchä̂gäji... ndèchä̂gäji ts'ájá índzídyoji dyárró móji

Máji b'ǘ à Bṓndo, má rí né'e rí má'a à San Mateo, rí má'a Observatorio rí má'a ts'â'a k'a nú flécha k'a pa gá má à Xônxua. Yá rí dyârü à, à gó xíji à Macho de Agua, ndézek'o rí ts'ánk'a ná jó'o, ná ts'íjk'i kómbi k'a rí má s'ä̌t'ä à jñíñi. Rí dyá gú à Xájk'alé, má jíji gú s'ä̌t'a o mé'e ró à jñíñi jé má dyá rú má à Xájk'alé porque sǚrtü nú k'o yó kómbi yá jôgü já ná jé'e, ndízik'o yá rí má'a, rá má'a k'a índzǔm'ü jângo rí b'ǚb'ü, pero ndé rí s'ä̌t'ä à Xájk'alé, é jângo rí má'a

Nuk'a mí ná s'ó'o k'a jíts'iji má jmù'u pjǜrü ró ñá'a ngéji jñátjo kja ñátjo kja ró ñá'a, ngék'o núdya rí pjë́ch'i rá ñá'a ná jó'o jñátjo í k'a rí ñângestjya pero k'a más ná zó'o ngéji jñátjo k'a ro xórü ró ñá'a í dyá rí jyómbéñe je ngé gá má jíyo jyó ndéxe k'o... k'o rí pára

Í jñíñi gó jângo, jângo mí b'ǚb'ü este... ó jângo rí b'ǚb'ü má yá go má, jé mbǚb'ü à San Mateo, e municipio à Xônxua à ná jyêri jyôn'i k'a o 'ínternéje b'ǜn'ü rí ch'ôt'iji jângé mb'ǚb'ü, dyà gá së̌zhi, já rí ch'ôt'iji jânge b'ǚb'ü à San Mateo, nú, nú ñînk'a nú à San Mateo o nú à Macho de Agua, jé rí jyônk'o municipio este à Xônxua. Ñé xá'a rí ch'ôt'iji para jé ngá b'ǚb'ü

"Rí mângo, este... nú jñátjo jñátjo rá b'ǘ'ü má rá zǚrü nájnú pá'a k'a b'ë̌zhi dyájkja rá ñáji porque yó... yó kjâ'a i tédya dyàjkja né rá ñáji ts'ë́jëji porque xíji ""indioni"", xíji ""pata rajada"" ngék'o dyàjkja ñé rá ñáji, ts'ë́ji ngék'o pa rí s'ôn'agö ná zǜjü nájnú kjë̌'ë kjâ'a rá... rá 'ö́jtjü dyàjkja ñáji nú jñátjo"

Nú mbáxua k'a má sí néji à San Mateo, ngéjnú mbáxua nú... ngéjnú mbáxua nú sí'ño k'a xíji San Mateo k'a... ná nójo gá mbáxua porque pá'a ndéxe yó të́'ë pa dyä̀ji, pa nú jyó mbéjchün'e k'o ngék'a mbéjchün'e pjéko... pjéko ùnüji, pjéko 'ä̀t'äji ngék'a más' ná nójo à... à San Mateo nú mbáxua. Mí jíngua ngéjnú ts'ínána Lupe k'a ndé má nójo mbáxua pero yá dyájk'a nú ch'ǚrütjé k'e... porque à 'íjürü ná pǔnk'ü ní ts'ímits'í mí k'a ò'o paraje 'ìngí gó dyájkja ch'ǚrütjé